عندي زوز بركا براسين في العاااا وين نخدم هنا عندي ربسانه كبيره وين أنا نخدم و برسينه صغيره في اااا الهيكه الميحاظ الميحاظ التواليت التواليت صغيره مش كبيره برشا و إلي في وين نخدم هنا كبيره.